أفضل قراءة كتاب جيد يعني بالكتاب كلما قرأته جددني يعني أعطاني كل يوم معلومات ويعطيني أكبر قدر من التفكير أكبر، بنعرف نقراه بنعرف كل حاجة ونفكر ب- ونفكر بأسرع من إننا نشاهد متلاً فيلم لأن الفيلم بيعتمد على إننا بنشوف بس لكن القراءة بتخلينا نتخيل.